Eje esumi, inobo eje esuni nwob, nsinge ukọngọ nzine, nnọng ovini ntuk ama, nyai ama nzine, gwam uboni uyai ama e̱. Una uzinẹ iyẹ uwa udang, bam adang dong, bam dang dong a zine. Emo ana beji, nji nzinẹ nam nvọngọ mann nfi nwa ishi agwo nwa nrẹbẹ ejud ọ do̱t, nrẹbẹ esud ọdọt nfene nfi nda nno ga dọng nwa nsang agobẹ i sang. Nam nyenẹ agọbẹ izam. Nam ngọmọ emo a kong nwa nzama. Nzama nzine, nda, nwi ngọmọ asọm akwọk mo. Emo akwok azine. Nfi nda asọm kakọng ama agọnọ mọ. Emo a gọnọ gbọgbọri gwud esa. Ebi ga agot nam ngọmọ asọm emo awa, awa akwok agọt nwe esa. Emo akwọk agọt esa ẹzinẹ. Nfi nda asom kakong awa asọnọ mọ. Emo asọnọ mọ gbọgbọri gwud esa. Ebi ga agot nam ngọmo asom emo awa awobo agot nwe esa. Emo awobo asot ẹsa ẹ zine, nam nfi nojomo mam ẹzẹn nnut ga esud ọdọt nwẹ ma okoko ega mo ejiji because ẹgọnọ yẹ okoko ejiji mo ma girẹrẹb akwa ibom bẹ ara afa arẹbẹ mọ ma nọrọ <hesitation> uso ẹmẹ ẹnẹb. Because ginang ga agwagune agọmọ asang trela jọp, ga esud ọ dọt, ma arẹbe mọ nọrọ iri itun esud ọdọt ga ẹziba agwagune jẹ. Ye e̱oro̱no̱ ere from Januray ga. <hesitation> ẹgọnọ inobo eje ẹsuni nọrọ gwud ukongo, niak bam gwud nsinge ukongo izine, nnima mann nyai ama, gwam elyai ama e̱. Emo adang dọng ana beji. Emo aan beji azine, nam nji nwi nda uzot ye ẹnọng eyeni ẹgọmọ ewa egọt ipise yẹ iri irẹbẹ esud ọ dọt. Irẹbẹ izinẹ, nrẹ bẹ nzine ayẹ uzot nwẹ wyeni ẹ fẹnẹ, eyẹ ni ẹbi dọng, nam nfi nda mọ nno a dọng. Nda mo nno ga dọng ka kọng. Nfi nwa akọng nwi nsang asom, <hesitation> nyẹne asọm ngọmo nwa ẹgọt, iwa izama gbọgbọri gwud, izama izine, nam nsang asọm emo awa a kwok mọ. Emo akwọk azine. Nti nsang asọm awa atọk mọ. Emo atọk mo azine, <hesitation> egba eje inna, nam nwe nnut mọ mann azang, mann ezẹn yẹ nna jẹ nno, nwi nnut mọ gaokoko ẹgẹ mọ ejiji, ga ntak okoko eji mo, esom oma efa arẹbẹ mo emo mama are̱be̱ <hesitation> agwagune, agọmọ asang <hesitation> uzot yẹ ẹrẹ ẹrẹ bẹ esud ọdọt, agọmọ asang mọ enib ma jọp ma ayẹnẹ